Ovun me egbi we inevi mme onoo urem oven, <hesitation> rere nvana ghee ovum <noise> mmee mang mani nyeha uso mmaghi mani nyigha uso ngwee after ke egbi we nduk uko uye sughura inep mme mm mme ghee bed ishiga num ghee bed ishiga mme nmang mani nyigha uso <noise> mmanihi man nyigha uso ngwee nve mmanghee oven uren oveneme nrem nye mme gbong mme nkuraa kitchen otou iron oven nwe otou iron oven nkara otou iron oven mmang ii ee imat nkpet mmang oghoon nren mmanghi oghoon nrem nghee mmang ushi ndaidaid mmang ushi udaidai ngwee mme nshigha nghe jeep mani ighaha mani itere ghee esaa mmang mani itere ghee esaa mmang mani ujeep mmang mani njeep ngwee dem oven be inevi nne ndem ke ren kpoor kpok isan then nve shigha ubib ano gbaa anyiname oven gbe ari jeghee oven jegeje eree mme uket nghaha agbe ataa oven ire nwari ighea ari ighabara ishig uson ari ighabara ishig uson ari ishizai ozon ari rem odom gheezom ari ram odom ghee ozom tutuooo egbee igbag we ineri anari ifene nsagha mme be apagham mme gbe amagham nfene. nfene nshiven oven umdahi we nevi nne nrem mme gbong mme ikwa oroin urei Ari iroin orong urei kpoor kpok izam orong urei ari irong me ke otu ironghe oven ari irongh kpoor kpok izani egwee ari ishi oven urei ari ishi oven urei kpoor kpok izan egwee egbe we ivevi ume ugee ket udot uzagha me erime aghaam ngee kep ukeri kpoor kpok izan ishe egbi we ienevi nne mmeren mm feneren ufeneren ushiriruwa ke egbe we egbe ighaa mme nemeneme ndairei nve udai before udai mmang ukoo sughuiven ke sughwen ree mmanum ivume maiamum kpook kpok teetai ivei ari reiiun ishi egbi wen inevinaa uwut idaha uwot idaha uwoot idaha uweee oven ghe iuevi une ono urem ghee efia unyee omowen ke efia kpoor kpok kpa avahana nne arem oven egbamwe mme esasa kpoor kpok ke efia ghee efia ke efia ghee efia ke efia ghene efia.